الأفضل استكشاف المحيط لإن المحيط مليء بالأسرار والكائنات البحرية اللي ما نعرفوش عنها حاجة، وفي عوالم خفية بحاجة للاستكشاف، ونستكشف مخلوقات <hesitation> شكل جديد ما نعرف عنها حاجة، والفضاء جميل بردو، بس تقريبا ما فيش مخلوقات فضائية.